Amansa gujégool nésaté go goomé gapooy ésaté, garandéén ésaté, nang éséniil wan ujumé uŋaar gujéék imbi nak gubay do waaf, imbi uju guŋawo gurooŋ, garandéén bagaas baméŋé nang ban gujuut mé gunoom, gujégiil ulago, ékaniil ésaté néŋanto, amansa wawé injé imimé wanja nésaté wo wawé.